जेवण रुचिक करुंक तांतूं जायते मसाले घालतात। हेया मसाल्या वरवीं जेवणाक बरो स्वाद येता हे। मसाले जाऊन असत ओदिचों पित्तों मिरीयांचों पित्तों। मिर्शांचेचों पित्तों, जीरेंचों पित्तों, गोरम मसालों। जीरें मिरीयांचों पित्तों, इलायचिचों पित्तों, तिकिचों पित्तों। अजवायंचों पित्तों आदि वेग वेगल्लेया जेवणांत वेग वेगल्ले। मसाले उजार कर्तात मसाले ना जाल्यार जेवण बोरें लागोना।